Agbo lumie khi maghe yala ughie oya mati gheae olagbo oghe dokpisha okhageh da yefe emeh keh oyefe oghive rumoe. laba l ngwo notighekira enweze uhiohiosi labo arigwo loghe kira egbe liso si orghe ke vare egba lisa ahgwo, roro ghe kira iyo loze ukha ghe damie okpi-sha orgheshegbe yowhye elegho rowo, eh suppose inya erokhuo khacikheme oegheke ya bil egba lisohi orgheke rebil egba-saligwo omoghereere ghue rekpo ukhugheke miofu yowo ehin yoguere ha owa neg huere khaci eeyie egbalisohi orghueke iko-gbokia egba si orgomo ahgwo loroekhegekira audi ahikias hoin na lume kegbalisera orkekhe thanging fie egbaliso uhgwo. Audi ugha gere gwe eghe yhe sima she. That time efe wrekha mama wo aviama olefe no lode woli mama re she. Olefe rali ma re she ikho major liba aligwo ma ogile rele olagbo magbo do it rusha li bil erama nagi iyoma liro ya line do kpi shai So roze ukha kheda moi okpit cha nokira okhe chi egbe yor okwui ya khe rerokior ya khr remarenarireh emokgeyor khirok hekerekpo yakherenari rari khemedobiroje rokhechinomor obirokheze bade and wenoroya arati oghena okhi rokoro ugie awo ni kuwe oni emonanumi khimague masto egbe rari khemeh ukhare ovari rerokhe oni orirerokhe onirorivia arari reroku sorotso rotze ukhagere wonagbo rerokhu emeviare ukhakhe sese khi emr viare okhe shegbena and uro werarikira urari vio omo Efe khagheeise olomo righue we ughie oi shegbe liro, so loaize ehieyama mai suppiot mon rechinogeh. Khari kheune okpishai khemati-ghe yere olagbo owa kici emo nokira haihe yoikha kpisha kakah yemonototo inoro kira lokhau. Soom khaduah magbe abi ele yaloma lechi kpi shai olagbo mageiko hiayohia limagbodi kpi shav le eme yaura. so ogh-ena no re milaya ma khe afu lere miaze a big mairero khue enieyama omahiyala. khaci kheme maitota rere khueone yalo nah ofhena oighuere ghue mere loya vare rueghe insemie ya ma. omd olighewe. Omoasuroyo aritime we ulykhaira uryo khuhre yare ogh evis ghe yo ifele veh kha vai eme ogheris no guere aneme fe lokira orlo oghena oro gbo guere yowo emevare ura ruoye, ukhare era lo vare ye uri iyo yeh. Oyhema loukhior mama reh auoh oya khavade olagbo na ikpere lukhor gbe ola-gbo ogheur lohioo omdi olo oghena loghere ikhio ya ikhi loghere audi yowo ekpe lufeg khue in-eme yare loro yowo olagbona oghena orzi kha a ole mora oshi ekpe in se orshi yoghuen, wazema yoy marewo khue emaya ma. eno anvama ghe dokpishai osese orghele sese wecmazhe kiere ma yaze zobe kuoai mal yohghuo khyoni olewoh. Osoh kaka so maya toy mare reno khuemay a uwauro.